Ndikka mi jannga deftere gam jannguki deftere kam waɗai am numo luggungo gam famtuki. <hesitation> Janguki deftere wallitai am mi ɓeida faamuki, jannguki e numuki botki.